Akɛɛpǝ loo fǝǝlɨ mɨ dumurǝ ŋpɨ pɨ lǝ́ǝ pɨlɨ otuyǝ mɨ kɨroŋyǝ mɨ ŋ nyiyǝ la caŋ keeriwǝ rǝ atɛɛkǝ kɨroŋyǝ lǝ́ǝ pɨlɨ wɨ ŋpaŋpa <hesitation> fɔkpɛɛyǝ ŋpe pɨ lée siri pɨ ŋ tɛlɩ mɨ otui kɔɔyǝ mɨŋkaawǝ tɛlɩ mɨ otui.